Gne fotoa isakafohanako adiny raika isan'andro zany, e fefakadiny mandraigny, asasakadiny gn'atoandro igny da gn'hariva fefakadiny, da adin'ny fito isakerignandro zany izy lera laniko ame fisakafoagna.